Nao osai sipaka pai ran da mangin neian, apum ais ai apan ai isop parait ai isop wan kekepum roura sipaka pai ran maras nio ai. Nangan aus ne iso wan, aste ot omokan wagi isogoro pipai e maras neop oi vera isop paup noam ne, boom box miusik era kopirio omain biako mainit tou poimit. Manan isioun osa bia biai e amui paraiet ne aus ne isoan, isoan kepuraiet osipa pairam nanga ran, umain dan a wuri kainkain a sipak kupere pan avere pait ai, em tauara kopiroput taua oboro ban neovan, abui namai puito wamin aimi isoun sa buna isop etai, manikan dok pitapam. Manan dan neneon avet ei, nini pan oiran tuiarait ei omai wati ranai omai dan isa bioko tan. Manan a nois eram sunaka pai dera ne, apum mangi nip pomit. Eva top <noise> sipaka pai tan <hesitation> akorora, o home bru bam manin eran Apan tutugo manim mataut tam matau makasin oit pura poimit ne. Mamasi purapa ainemit e manan <noise> a pan neumeia, apan neon bop nibai doi voit aus na mati waiam bep noa itu. Mangin oi pura pauami matao a nadat isiparait o pami niakot eresin na nimpait pep tanai kosipat oiran nam nimpa, apan abit amait tarait ne oiran isuko roira. Nanga ta akai mara, eva top tatai maratan a bopin tuiai nanga erasin rasin ba pura panoim pep amasit tanai apuna bep toiet tanai. Manan oroisio nai era raun o sipak oto pan ne nois ande pum mangi nip pouamit ne isoun tan, aveu apan, apanduam moamorio mani omait manim mangin de isopum pura poimit. Sipaka tuan kati aine manan omain a pum ai sabiri, apaindo mukunat pim manin pura poimit. Nois ewara pep tanai eresin tan kain kem puroim iin, manan isouan sebe kuami amui pan. Nanga era pan isoun dan, boritat erit tan matau pep tan barorimuim bep toi sian soi nimun, edai ai dai ausi si wan manan, eram era ne avai isoam. Mangi nip poimit nois era kera mara ausipan. Eva taum pura poimit era koporioro ois ponga, owa koi era mit nangai siit, o ni aisi oura. Niaisin mavasit era kera, todi pep tan oinon todi nimpum pep tan ais mawata pep tan oisi wanke aboro amit. Matau a ngarat, a ngarat tan ais indai mikun arait tan nokukuroi eram orobiroi ne, apum ais avere. Apum ais mangi nip poimit avit, isioun daim noision dain wan ne avat tapusioro wan, rangatap ai tap noan e ne omain e wakan noive wami mama top oi tapuken. Apandan diki teo nanga oit oit eraun nimunum purei orain ois pura paua merai isou andan nai wami apum makin avat noi ama top ai, e ne wakan aibit tapum baiokian manan waka pam bip tanda pun maiakap oit tan ne uruse pandan. Tabin ne poanomo pandan, nanga eram ne isop pura isouan te apurai mamasit era ision puran wami era pura pum bais mangi nip poemit nen ois era. Era wami siki peotum nero kain ne, apam ais abiruts oira avere tum mangatop oit apum magean naon manan, wakan ni era, apan abori au tandan eran ausi wan era pan.